Curnaias, l'acuila, la pundrà, pasarot, le balerin-e, ël piter rus, ël giavanel, la suitta, ël merlu, culumb, ël picas, cuculo